كيفما الفن يقدر يكون عندو تأتير إجابي على الحياة ديالنا، فحال أي حاجة خرى، إقدر يكون عندو تأتير سلبي إلا تستعمل بطريقة خايبة، و إلا كان كيروج للعنف، والكراهية، والحقد بين الناس، يعني كيولي وسيلة لهدم القيم الإنسانية عوض ميكون وسيلة لبنائها ، وكولي كعطي رسائل سلبية على الحياة وعلى العلاقات بين الناس